Mnyama aghire akili mno nimfurie, ni kite. Kite kighire akili ankuarima ikicheja kiirime ihira chochoshe yakwa shigha. Kwairima ikiruma kikuendie kyombo kuki manyishire ihene ikivutira kiende mpaka hoona kukei. Alafu uthiku ni kite dukeokyoka na hata kolenge ng’ombe, ng’ombe nakwairima icheja irimeimanya ku- ikinashughwa <hesitation> shighire nahiki thinakira. Hekindo vyandu vachiirima iondoa ng’ombe haghende nateigharema. Tikwe mreminyi tifungwe iyembe tireme. Ng'ombe nae ieghire akili na mnyama ungi thelia du kirakio kumu ena ma- mathanga geru tichi vanteendwe tha farasi kwii kwairima iicheja imanye kuyashighwa ighire iki ighende kwi farasi ai- aichirima igwana kindo